في كم سؤال صراحة بس إذا بختار سؤالين بس، <hesitation> فبسأله مثلا إيش أكثر تجربة أثرت عليك في حياتك؟ كيف غيرتك سواء للأسوء أو للأحسن؟ فبهذا السؤال بعرف إنه إيش القيم أو الدروس ال هذا الشخص يعتبرها مهمة، ثاني شي، بسأله عن الهوايات أو الأنشطة اللي هو يحبها أويستمتع فيها أكيد يحب يجضي وقته عموما يعني؟